Aenii ai sundaro jaema kua jae policia jaeta supe <hesitation> sundaro ,sundaro, eyu kuape taperai sucre jokope oime mopeti mbia oñomi oi mbae takararaguivae aramoete jaema jae jeita seve outara ani mbaera aipo jeita seve.